<hesitation> Mitombogny be mihisy ny sy momba na iza na iza tanteraky satria raha sy mety amignazy ny andagniny, sy mety amignazy ny ankilagny da zay sady sy momban' i izy no sy momban'ia fa da mijagnona ho neutre ah.